Agnamiko manokana aloha sakafo mat- matsiro no tiako satsia avantage-ny de zao: afaky m- mifidifidy <noise> sakafo matsiro anao fa tsy votery hoe aah anao sakafo matsiro raiky ty aho <noise> alantsika ohatsy zao hoe mofosira na hoe ataotsika hoe mofo miaraky dibera fa iha mihina raha mamy mamparary mety hiteraky diabety, e fa mampaharary avao koa le raiky matsiro fa tsy voatery hoe <hesitation> harary anao laha vao mihina matsiro satsia afaky mandalan- mandanjalanja ny sakafo tokony ho hohaninao zany anao par rapport ny raiky mamy ty, mamy ty na hina mamy isan'andro anao tsy afaky hiaro ny vatanao satsia tonga de mivanta arety direct iny. <noise>